No fa za ny mahandro, telo karaza ny zava mañitry ampiasaiko. <hesitation> Ny voalohañy za da teña tia mampiasa persily, ny faharoa mampiasa kotomila da ny fahatelo farañy tongolo lay.